Á uguk kay mom, uguk umënţun pënţáal ajúŋ wël ayombalir. Mënaţana bëfá këwël wël bandeela awundeela awuyok, pënak amëwël wël awundeela awunyok, bëntákala amëwël wël awundeela awunyok, amëneejan wul. Fáan anú kafá këwín ubí júund pëfeeţú, ţí mëëncíti bá ufeeţú. Uguk kara unú uncíw këwël bá bandeela rek cúunk dí wúunţáalu, unk dí uŋal dun. Këwín ŋal këyá pëënţon ambandí këwín untúki, uwala wí këndúu këndúu wël untúk bëţ. Unk cíwun pënţáal ajuŋ wël. Uguk ajá mëënjo uwac bacuran ţí ubúrú bandeela ţí uwínu bá këwín uyinkirin, ţí uwínu bá ţí këwín oyinkirinu cíwun uguk.